<hesitation> Raha hoe a, <hesitation> vorogna ndreka misy <hesitation> an drakidraky an, de misy an <hesitation> gana an, de misy an a gisa an, de misy koa tsiriry, de misy koa fodilahimena, de misy koa martin.